Une isideke isyapakilo isi <noise> iso ndisimanyire, <noise> nasyene, <noise> utiki tikirye ukwibata napakilo tukilie ukwibata <noise> siva sitama usyongoso mma- mmakuku, mumaukuku mula, siva syongoso usututeke tudebe debe sana tuwa tumakuku muno papakilo, <noise> ubya pala nitochi, uvonisye apa mumwekuku umu ukwibata nisivoko, <noise> isyapa ukwibata nisivoko, kulisiku twabie navajangu <noise> tukavadatu <noise> vadatu, <noise> tukabie pala pala tukibata. Tukadise uluhelo, <noise> tuwi tudisise uluhelo <noise> tukabia kunymba tukapunyura, kwana utukupunyura tukanza ukukusa hamsini hamsini, ikideke ikimoja. <noise> Kweli avanu valie, valie sana valie sana sana, tukata najugwe nakikilawu twiba kwibata kangi, ilyakilawu tukabea kangi kukwibata, wutubie kukwibata ila twatwibite sidebe <noise> tukibata sedebe <noise> tukanza ukurya nasyo tukate ile liso natukakuse, isi tuirya juwe panyumba. <noise>